Nkokusiba eisoke, nkaba nimpuurra niingugonza muno habwensonga omurimo gwisoke tosobola kuba murofu, omutwe gwaawe nigwiikara noguyonja nigwiikara nigweera, omurimo gwisoke ningugonza habwokuba gurimu sente nyingi, obu okugenda kusiba eisoke nosanga bakusibiire nkemitwaaro ikumi, hati kakuba nimba nyowe ningusobola nkanye, nakubiire ningwegondezaamu habwokuba nigureeta sente kandi ninyikara ndi muyonjo.